Oli babé éni ucaméén gawu tiin taan umimé gapoor gonto, aw bémundum ubajul mali nubojéén to jaraam ufaak kinding utébul furasi miin uwu jambi gapoor gagu guyuho nuyiif nugo. Mara néén hon gawu nuyiif gapoor gagu gaan noomé gawu do békani gasomut. Yécilmé babé oli nak ubojéén bala bu gawu jambi may gapoor gagu guyuho guyogéni